Ma secund mi tüti i can a sun bravi e a sun genti-i, amichevoli, l'impurtant al e che ti t'i stage darera, t'i giöghe ënsema, t'i daghe da mangé e lur auti a san sempre cun ti e a piöru a të pìeran mai për ël darera